<noise> Ep inang na ireh laun onto bong epi manmeri <noise> ap ep kusup. Ep wok nunep kusupkon kinau toh baran nanganon ep bong ap ep manmani ireh angan on ep bong <noise>